Nung da gang, kan wishe folem vili in jwe, wishina vo kwin da talɓo kung, mo wi shina nuŋ vili na manghe lul yo fii dulna uŋ yi ɓod vekvek gom vukvuk, uŋna yiin gbaŋtaŋ gbaŋtaŋ mon wi shina vilim shuma mon demua na mangha yo, kwen vor kan wili shi jwe vo kwini da tal bo uŋ.